मध्य इरोप मा एक देश कोई, जिनरो नाम पोलेंड छे पोलेंड की जो। सीमा छे ती चेक गौनराज, सौल्वाकिया, यूक्रेन, बोलारूस। लिथ्वानिया रूस ने इनरा काजे लोगिन छे पोलेंड मा जो चे। ती रोमन केथोलिक धर्म कोई तिन्रा केथोलिक मतलब। आपडा इसाइडा इसाइडा लोग कोई। चारी जाती इसाइडी। पोला आवे ने <hesitation> पादर पादर ती कोई।